Candu apu fatu ses annus seu andada a iscola, in prima elementari. A nosu si fadiant fai is <hesitation> is astas, totu, una secatura fiat a fai cosas aici. Paginas e paginas de custas cosas. Deu meda, poita fiu abituada a giogai sempri e inguni setzia totu su mengianu fadendu custa cosa non mi praxiat. Però a pagu a pagu, crescendu, mi praxiat andai a iscola, andau volentieri. E sa materia chi mi praxiat de prus fiat italianu e gramatica. Mi praxiat meda a fai sa <hesitation> versione in prosa de is poesias e mi ddas arregodu 'ncora is poesias chi imparaiaus me is iscolas elementaris. <hesitation> E fiu abastanza brava, sa matematica non mi praxiat meda, ma <hesitation> ma totus is ateras materias fiu brava, insoma. Ero, fiu contenta, mi praxiat e custu e cudd'aturu. E sceti ca sa nostra fiat meda severa, <hesitation> fiat una vecchia zitella, e si fadiat fai unu inasci de cosas chi non nci apicigat nudda cun sa iscola. S'at imparau a ricamai E si portat su corredu cosa sua e nosu depiaus fai su punto quadro, su gigliuciu, totu custa cosa, sfrangiai is cosas. Siat imparau totus custas cosas. <hesitation> Deu non ddu sciu a mei mi parrit imui ca seu manna e becia ca <hesitation> non importat a fai custas cosas a nosu. In quinta elementari. <hesitation> Boh. Comunque issa si ddus fadia fai e nosu fadaiaus, non ndi fadia nudda. Fiat una femina u' pagheddu <hesitation> ita si zerriat imui su fueddu de nai, classista in su sensu ca castiat is chi stadiant beni, is aterus, insoma, ddus castiat u' pogheddu a ogus trotus e ddas arropat puru a is amighixeddas mias. Poita candu non fadiant calincunu compitu, chi non ddu cumprendiant o ita. E custu non mi praxiat tanti. Ma comunque, insoma, ndi seu bessida de iscola chi fiu abastanza bravixedda, eccu <hesitation> Una cosa chi m'arregodada, chi m'est abarrau sempri in conca est ca candu intraiaus in <hesitation> in classi e fiaus totus presentis sa maista de sa catedra <hesitation> catedra narat, faciamo il segno della croce nel nome del padre del figlio e dello spirito santo, e nosu fadaiaus. E anzichè fai preghiera si fadia cantai, và pensiero sull'ali dorate e così e a si praxiat meda custa canzoni. <laughs> Praxiat meda a issa e praxiat a nosu e dd'iaus imparada talmenti beni chi cantaiaus tutti a una voce sola, praticamenti. <laughs>